<hesitation> איך עס נישט איי- <hesitation> ס'גייט נישט לויט די וואך וויפיל אל איך עס <hesitation> באט ס'גייט מער אפשר אין א חודש. כ'עס כאטש איין מאל א חודש אדער איין מאל אין צוויי חדשים אין א רעסטאראונט און די בעסטע וואס איך האב ליב איז אדער מייקס בערגער אדער דאוגיס <hesitation> און איך האב זייער ליב אר. עס. ווי. פי.